Sara ka, io maro avy ame fomba fizakagny igny hoe mandehandeha mahita raha, plus zany anao mandeha plus anao mahita raha sy lalanao avao koa mety misy asa mety aminao agny, mety agny avao koa gn'ahitanao olo tianao, ahitanao opportunité zany gne mandehandeha io e, sara avao izy io amina.